Dzekna tambor xgitsgama yag xki nap xki yu me, gunu sono lëꞌ me giendga gunu sëtsda tambor nika kobiema tambor sëtsda tambor, ber or lëꞌ me yuwu bos lëꞌ tambor nën ga saꞌnga or lëꞌ me giende sëtsda tambor.